Men erta turishni afzal ko'raman, chunki bu kunni samarali o'tkazish imkonini beradi. Erta turish menga kunning ilk soatlari ichida o'z vaqtimni rejalashtirish va kunni boshlash uchun qulaylik beradi. Ertalab ko'proq vaqt bor va bu vaqtni salomatlik va o'z-o'zini rivojlantirish uchun sarflash imkonini beradi.